Amin'ny ankapobeany alongany sy de hoe misy fifanandraisana be firy amin'ny fizakana sy sy raha eritreretinao fa ndrendreka le raha eritreretinao sy mainsy oe tafy zakanao fô, de misy fotona ndraika anefa anao mieritreritra be igny, de mieritreritra be igny de ndraindraika le vavanao hizaka agnanjy ndraika sy mahavita.